Euh <hesitation> nlabanta beňee le domoo la. Haa beňee, ňoo, ňoo beňee, i ka ňee, i ka ňoo juruu le komiŋ i ka a ke fariňoo ti. Niŋ i ye a ke fariňoo ti. i ye jio soo a kaŋ, i ye a nooni i kaa a ke, i ka a ke tuloo kono i ka a jaani, nlabanta wo le domo la.,.